كل موقف له تأثيره بس اذا نتكلم عن حفل الزفاف ممكن تحس بخيبة أمل لأنه يمثل <hesitation> يمثل بداية جديدة وعيد كبير أما الجنازة فهي مرتبطة بمشاعر الفقد والوداع والحزن بالنسبة لي عدم حضور احد <hesitation> احد للجنازة ممكن يكون شعور اصعب لانه يعني غياب الناس في لحظات مهمة في حياتك حتى لو كنت قد رحلت.